<noise> toetrandra amindrô Meksiky an̈y ndreky miôvaôva arakaraka abezany tan̈àna ndreky toerana misy. Bôka iô amindrô an̈y zen̈y ten̈a misy tan̈y ten̈a ny dezaira araiky mahery. Aviô misy lera koa zen̈y, misy tan̈y araiky atiala araiky malen̈y misy malen̈y iny fo zen̈y <noise> aviô misy bongo koa zen̈y. Zen̈y zen̈y amin'ny ankapobeny karà zen̈y amindrô a Meksiky an̈y.